Nādiuꞌun ne datoko i kuiꞌin ñā dɨɨ ntɨkɨ́ kuiin ña dɨɨ ntɨkɨ́ ne kane kádanɨɨkaꞌni nia kɨtɨ kāne dev kada ntáde váꞌa ña kuñutúkuñuitú kané nagéne ñaꞌa ne kakuivitar ñaꞌa ka ña kakuivitar ñaꞌa ka ña un kōꞌo cándu o u kꞌonɨvkuñu ii ñkúñuitú un koꞌo kuñu xitú kane ev véi vei mayordoma ne ɨv ní músico kane musicó ne dɨv ntátɨ̄vi tin náantiko ko ō séa ne dɨve ka io baile ná xeꞌne ii ntá xeꞌne i ná xeꞌne ti ntá xeꞌetɨ kute kaite kāstilu kaiíte castillu chuvathí ngā ntánin ku ñaꞌa ntáninkú ña ntáñēꞌe ña dɨv kɨne koto díto ña ntákaꞌan ña kikoto díto ña kikoto díto ña ieɨ kūté tɨ si kuté tɨ. Esé ntáiꞌi ña serveza ñoó ntáiꞌi sērvesa ño ntáiꞌi tepachi ñoó nté xiꞌi guārdiente ñoó náñi itá ñuꞌu vá chi iō ikui ine ña ntáñi ña koꞌo ñá ntáñi ña tasá ña ntáñi ña casuele ña ntáñi ña viko ci o iō ntɨ́ꞌɨ íkuin ña iō ntɨ́ꞌɨ íkuin ña nentɨꞌɨ viko ne kueꞌne ña kunūu ukuukutɨchɨ kunūu ukutɨchɨ kunūu ukutɨhɨ kunutaꞌadi asu kunu taꞌandi tuntii kɨmi é so tódo lo kisi á si uni ntuvi viko ne duka ntáchika ña ntáɨɨ ña ntáxeꞌe ña ntáñi ñ ntáñi ña chilianchú ña ntáñi ña chocolate ntáñi ñantáde váꞌa ñā túvi ntáɨɨn ñā túvi kakuaꞌ moli tuún. Kāntáde ña mvitar ntɨvɨ diꞌa ñá í dɨ nūꞌu diꞌa ñá ne nageé ne diꞌa ñá ñ ɨn xuꞌun teꞌnú ɨn xuꞌu teꞌnú de stē kane ga neé ntoo í í ntoyo cārtoón serveza ikoꞌní ña ñaꞌa ntáiꞌi servesa un ñāꞌa ntáiꞌɨ guardiente ntáciꞌi ña xhocolate ntá ce i ña itá ñuꞌu etódoro kīti é ne náñi ntáñi ña ntoko ñuꞌu ntáñi ña xoó né kākuáꞌa chíto ntáñi ña ita kɨɨn ne ántáde ña dornar ntɨ́vɨ íta kɨɨn ñíi ntoo ntáña nte ña dornar ntɨvɨ itá kɨɨnꞌintōo kanɨ du kaa nɨvɨ kui dornar ntɨ́vɨ ntōó ne kanantekú thio ña kɨ́ꞌɨn ña kami santú kɨꞌɨ̄n ñá kami santú ñuu ntánɨvɨ ntido ña xido ñuꞌu ita ñúꞌu ñuꞌu ñuꞌu túvi ñuꞌu ntíka ñuꞌu ntoko ñúꞌu xido ña kɨ̄ꞌɨ́n ña kikaí ña kami santú. Te nándnándsanú antánti do ña santú ña kɨ̄ꞌɨ́n ia ntániꞌi ña xumi ña ntániꞌi a xumí kɨ̄ꞌɨn ña kakuáꞌa piñata inga nee iō kuechi īó ktáꞌvi ne piñatá kɨtáꞌvi ne kuethi piñata ntá ce é ña túvi náe ñnáiꞌɨ ñaan ai ntáɨꞌi ña ponchi i ntá iꞌi ña ponchi náꞌi ñcafee ná ɨ ña túvi í anantku ña naíkaan ñaí nk ñnaaññeꞌ tɨvɨ́naka ñañeꞌnú ɨvɨa nenevē kɨkuí ne kɨꞌɨn ne ntɨ ñukúu ntáde ne nto ora áiánnáiá ne nɨnáitá ne nɨ ntáde ne negradeser cú a ngo jesūcristu o ntáde ne ntegradeser ñú a ngo ntáde ne ntegradēser n ñú a ña espíritū sántu ntáde ne ntegradeser íaikakatuví ñukú. I ntáñēꞌe né ntɨ ta īne nte ñu kú ne koꞌō ne nté un kāfe a sá kāfe sé é chukola tɨ o sé a chikolatɨ ña ita ñuꞌu ō sé a tsikola tɨ́ñɨ ita ñúꞌu ne ō séé a túu i kúñū.